Himɓe don maggina shede ha haya koh sare haya ha lesdi am ɗo yara ujunere temerre ɗiɗi yahugo tati ha nɗuɓu